Bici ani camiu <noise> iruera, japipe oime <noise> guinoi mopeti jiero, jee disco <noise> kua ipe ko. Ñapiro freno re yave <hesitation> omombita, mbaetima oguata.